د یوې نوې ژبې زده کړه د جوړښتي مطالعې، دوامداره تمرین، او په ژبه کې ډوبیدو ترکیب ته اړتیا لري. دلته د دې سره د چلند کولو څرنګوالي لنډیز دی